Pes jayëp an në muk yojwi'isëp we'en yëbekyë ji'i tse'ey bujyë t's¨]ebox mëdë ora ko'o bujpëdëp manytë nëkxë kumat'snaxnë manytë kon mëwëp neyb adyunanyë pë t'saps pë pop mnaytë kon nëkxë kujedet naxnëmanytë ko'o kyëwënyë manytë verdura nëkxë padaknë jadun, manytë kapyonyëp tëdun.